كان بختار أروح اليابان، أحب الثقافة اليابانية والطبيعة، هناك كمان أحب أكل السوشي، اليابان فيها أماكن تاريخية حلوة وحدائق جميلة، احب أستكشف المدن وأتعلم عن العادات والتقاليد، بعد أحب أزور المعابد القديمة وأشوف كيف يعيشون الناس.